Tintely ndraiky edy eoa, agnisan'ny mazava-debe ananjy amin'ny tontolo iaignagna, <hesitation> izy zegny anie, koa leky nandraha mifekônde kakazo e, <hesitation> de zegny zegny agnisan'ny anjaragnanjy.